Alura sü da si ën muntagna ëndua stagu mi a ie dë piat tipich cume la glara d'le patate përché al e 'na coza ch'a s'tröva bastansa facilment, ün aliment ch'a s'tröva facilment, la glara, i pilò, a ie i gofri a ie, ad ezempi, a ie anche la pulenta, ën po dë menu forsi la pulenta përché ariva da la melia, ënvece la patata ën po dë pi